<noise> <hesitation> لا ما اغوح عل مريخ زيارة اش اضيع سني كاملي من حياتي بس بالغوحة وسنة الخ بس بالرجعة علمود اظل بالمريخ كم يوم لا شكراً افضل اني اقضي حياتي هوني <hesitation> اعمل فغد شي اتونس بيها هاي السني احسن ما اقضيها بمركبة فضائية وكشي ما استفاد